Ndzjmba bcn a ckc do wc aman aman mu nyinara no, no dodowara kurow akjse mu na osisi djm ntsi mebjpj dj mebjtsena kurow ketsewa bi mu kyjn dj mobckc akjtsena kurow kjse mu. Afei so, kurow ketsewa mu no mpjn pii no cyj a no mu nkorcfo a wctse mu no, wonyim hcnho ma djm ntsi nkcmbcdzi na adze tum kc do mbom kurow akjse mu dze djm nntaa nnsi.